من خلال نصيحتهم إن الدراسة والتحصيل العلمي هو الشيء المهم في حياتهم، وإن الطالب اللي يركز معاي ،ويحصل على علامات عالية، راح يكون له هدية كبيرة جدا مني ومن المدرسة ك <hesitation> هدية له وتقدير على جهوده في الإنتباه لي.